Efa hagnanao <hesitation> chocolat zany anao de maka- mangala cacao de igny cacao igny endasinao bak- <hesitation> fa maimaigna am'zay alainao de disaninao disaninao de bak- bakeo asakasainao i asakasainao de vita asakasaka igny, igny vaofiny igny am'zay atsoniky igny bakeo de afangaronao am'zay i miaraka amin'ny siramamy, ronono mba amp- anome tsiro anazy kokoa.